Kóo chex niño te té adiiniá té tiadí'i ché niño ñajan vaxhí vaxhí da'a xí kó iin daxhí ña <hesitation> a'a daxí té <hesitation> kuan nriuxhí kuan kuanxhí <hesitation> no'o nó nrekún yuku té kuanxhí tení kanexhí tá di'áyuken yukú xhikin lulu yuká, texlavaxhí nrí nguataxí, ma'axí davaxi nukú iin nruvee nono ndekú daxhí kon ambur té nriadí.